Laha zaho romandeha amy tany vahiny tsy haiko añy katrobo :-ñy fomba hataoko hahitakoñy lala mazava, mañontany olo aho, hoe "zaho lahy bakan-koe añy, ka aiañy lala mandeha mañañy ?";manahaky anizayñy filako tanà mazava soa, mila olo aho, azoko iresafa, manahaky anizayñy fampiasakoñy fitaova môtery, manahakyñy bosôly, ñy simarity fôny, ñy GPS.